इंडोनेशिया के संस्कृति बहुत विविध छे। ईहा जाति धर्म आऊ भाषा के मिश्रण छे। इंडोनेशिया में तीन सौ से भी जादा समूह। रहल छे वहां जवाने सब जाति छे इंडोनेशिया। में इसाई धर्म के समूह बहुत छे इंडोनेशिया। में हिंदू ईसाई बौद्ध धर्म के विविधता छे।